مرحباً أنا سعيدة بلقائك عندنا هنا سيارة جديدة مميزة جداً تصميمها أنيق وتكنولوجيا متطورة يمكن تسيربها في المدينة أو حتى في الطرق الوعرة معدلات استهلاك الوقود ممتازة يعني بتوفر عليك في مصاريف البنزين إذا تحب ممكن أعطيك تجربة قيادة رح تحس بالراحة أثناء القيادة جداً.